लैंप एगो छोटा सा उपकरण होगई जेकी प्रकास पैदा करेजे। लैंप में बिजली के बॉल्प लागेजे। लैंप के कईयन प्रकार होगेजे। जैसे की डेस्क लैंप, फ्लोर लैंप, टेबल लैंप वगेरा। लैंप के अलावा, लैंप के ओपन सोर्स प्रदयोगिक स्टैक भी होगाईचे। एकर इस्तमाल मुख्य रूप से वेब डेपलप्मेंट में करल जाईचे। लैंप स्टैक में एग हटक <hesitation> लिनकस अपाचे, सर्वर, इस समय करल जाईचे।